Ny fandrehetana jiro indray an, <hesitation> raha eritreretintsika izao hoe misy tsipika mahitsy an mitondra ny herinaratra. Dia eo afovoany eo no ahitantsika ilay fandrehetana jiro. Iny fandrehetana jiro iny an rehefa atao hoe mipika izy an, dia manapaka an'ilay tsipika noeritreretintsika teo an, izany hoe tsy mitohy intsony izany ny herinaratra. Maty ny jiro. Rehefa arehitra indray ilay izy an, miverina mitohy ilay tsipika iny an, dia mandeha soa aman-tsara ny herinaratra. Mirehitra ny jiro.